Rí gi̱nii rá pues, ni̱ndxa̱ꞌjua̱mínáꞌ náá rí ginitsu mi̱ꞌkhu musóꞌ rí jáma̱a, entónsé náa̱ꞌ ríꞌkhui̱ ríjndo̱o nde̱yo̱o̱ rá, de ke rí wíji̱ mbáá xtílióꞌ, miꞌcha̱ jáma̱a nigúxu̱u̱nꞌla mbá timbá witsu wáa̱ iduu a̱kha̱ꞌ nigúxu̱u̱nꞌla. Nigúxu̱u̱nꞌla rá, pues nika áwa̱túwiin xtílióꞌ náa̱ꞌ awúún gúláa̱, numuu rí xóóꞌ tsíka̱taa̱le ixu̱u̱ órá ríꞌkhui̱. Ikhí ni̱wa̱túwíi̱n, pues ni̱ra̱jmáa̱ mbáxngaa, mientra ne̱ꞌgíi̱ꞌla agu̱ꞌ rá, ni̱tsi̱kha̱a̱la, nikáyá ndo̱o̱, nikágú ixi̱, ne̱ꞌgíi̱ꞌla jma̱a agu̱ꞌ. Ámbóꞌ ne̱ꞌgíi̱ꞌla agu̱ꞌ rá, ne̱jñáa̱la daan a̱ju̱nꞌ rí ma̱tsrigu jma̱a iyooꞌ xtílióꞌ ma̱xíyáa̱. Nde̱yo̱o̱ rí nikha̱a̱la agu̱ꞌ ra, entónsé ni̱tsrigu má ríꞌkhui̱ xúꞌkhui̱ rá daan a̱ju̱nꞌ xúꞌkhui̱ rá. ni̱xi̱ꞌŋáꞌ iyaꞌ, yáá nacho̱o̱ má ma̱gaꞌjá dunꞌ rá, ni̱wa̱túwíi̱nla xtílióꞌ náa̱ꞌ ni̱ra̱jmáa̱, ni̱gíꞌdu̱u̱ ni̱ri̱ju̱ríyáꞌ edxu̱u̱, mbáxngaa ni̱rákamaa̱, para ke rí ma̱goo mu̱ꞌwooꞌ eꞌdxuu̱, numuu xúꞌkhui̱ jaꞌnii i̱ni̱ rí rígíꞌ xúꞌ, numuu tséjnu̱u̱ꞌla eꞌdi náa̱ꞌ awúu̱n. Nu̱rákamii xtílá ríjndo̱o niwámbáꞌxu̱ꞌ ni̱ríyáꞌ edxuu̱n. Mbáxngaa niwa̱rkamaa̱ ikhí, ríjndo̱o yáá nde̱yo̱o̱ nijáñúu̱ rá, jamí nde̱yo̱o̱ má rí yáá nigaꞌjá iyaꞌ rí ma̱jmuꞌ mangaa. Nde̱ꞌyáꞌ mbá trástiúꞌ náa̱ꞌ ma̱ra̱khuáa̱, ni̱xi̱ꞌŋáꞌ ikhí iyaꞌ xúꞌkhui̱ rá. A̱ꞌkhui̱ rí ni̱gíꞌdu̱u̱ rá, ni̱rumbuu̱, ni̱rubu xógíꞌ rí xnuu̱ꞌ, yáá ríndo̱o yáá wénú ni̱ka̱taa xógíꞌ xnuu̱ꞌ rá, a̱ꞌkhui̱ ni̱gíꞌdu̱u̱ nde̱ꞌyáꞌ rí ma̱tsi̱kha̱ríguíi̱ ga̱jma̱a náa̱ꞌ inuu aguꞌ. nde̱ꞌyá mbá chímba̱a̱ rí ríꞌkhui̱ nandoo nakha, inúú nádóo̱, ikhaa ríꞌkhui̱ ni̱gíwánꞌ náa̱ꞌ mba̱tsiunꞌ, ni̱tsikha̱ríguii xnuuꞌ xtílióꞌ rí chákaꞌ. Wámbóꞌ ni̱tsi̱kha̱ríguíi̱, pues nikaya̱a̱le má náa̱ꞌ rí na̱jñáa̱la trástiúꞌ, ikhí ríꞌkhui̱ ne̱jñáa̱ xúꞌkhui̱ rá, ne̱jñáa̱le numuu rí nigunii̱ꞌ mangaa. Wámbá ne̱jñáa̱le ra, ni̱xta̱jmáa̱ jma̱a xábú ni̱xta̱jmáa̱ xógíꞌ ne̱jñáa̱le, ámbóꞌ ne̱jñáa̱le, ni̱gíꞌdu̱u̱ ni̱ru̱kuii̱ xúꞌkhui̱ rá. Wámbá ni̱ru̱kuii̱, ne̱jñáa̱la wénú, ni̱gúwíi̱la eꞌdxuu̱ ni̱gúwíi̱la, xógíꞌ ni̱gúwíi̱la, a̱ꞌkhui̱ rí ni̱tsrigu má iyaꞌ ma̱gaꞌjá náa̱ꞌ mba̱jíi̱ náa̱ꞌ ni̱ra̱khuáá mbá chímba̱a̱ jmágá, mbá xndúú áxú, ni̱ra̱khuáá idú mangaa, ni̱rugoo má xúꞌkhui̱ rá. Ne̱ñu̱u̱, ni̱ ne̱ñu̱u̱ ríꞌkhui̱, na̱gíꞌdu̱u̱ má na̱jñáa̱la xóóꞌ wénú xtílióꞌ, numuu ma̱ríyáa̱ꞌla xógíꞌ eꞌdxuu̱ xógíꞌ náa̱ꞌ rí traꞌja̱ rí nuthi rí tsíswuun mangaa, numuu gíꞌdoo̱ tsíswuu̱n, náa̱ꞌ rí ikhaa ríꞌkhui̱ naꞌni rí ndatiꞌjñá mú tsírawíí xógíꞌ itha xa̱bu̱ wanii. Ntónsé, ni̱gu̱wíí xógíꞌ tsíswuu̱n, wámbóꞌ ne̱jñáa̱la xtílióꞌ rá, ni̱tsiji mbá iyaꞌ, ikhí ni̱grui̱ꞌyá, ni̱ra̱khuáá mbá chímba̱a̱ idú, ni̱ra̱khuáá mbá chímba̱a̱ límá, ikhí ni̱xi̱ꞌŋáꞌ iyooꞌ numuu naꞌjñáwíi̱la rí ndatiꞌjñá, naꞌjñáwíi̱la eꞌdxuu. Yáá ríjndo̱o nde̱yo̱o̱ rí nigaꞌjá dawu̱nꞌ rí ni̱tsrigu rá, entónsé ni̱grui̱ꞌyáꞌ xuyuuꞌ xtílióꞌ ikhí xúꞌkhui̱ rá, numuu niꞌga̱a̱. Ni̱ni̱ꞌŋúu̱ꞌ wáa̱ nguáthá mbá, mbáá mbá ti̱khumu wáa̱ iduu a̱kha̱ꞌ xúꞌkhui̱ rá. mu mi̱ga̱a̱. Wámbá niꞌga̱a̱ rá, yáá nde̱yo̱o̱ rí yáá medio má niꞌga̱a̱ wáa̱ jayuuꞌ, ni̱grui̱ꞌyáꞌ rí naꞌthúún e̱ste̱ xndú ngidiꞌ mangaa mi̱ga̱a̱ jma̱a, khamí xúꞌkhui̱ má ne̱nu̱ duun maŋa̱ꞌ, ni̱xu̱ꞌmúúꞌ náa̱ꞌ awúún yaꞌduun xtílióꞌ. Ikhaa ríꞌkhui̱ niphú musáꞌxu̱ꞌ rí jáma̱a gajmiúꞌ gajmiúꞌ xógíínꞌ tsú júwá náa̱ꞌ inuu guꞌjuáꞌxu̱ꞌ, nitrigáa̱nꞌxu̱ꞌ nipíꞌtsú ríndo̱o niwámbá niꞌga̱a̱. Pero mbóó mbu̱júúꞌ, ni̱ni̱ guma mangaa rá, numuu ikhaa ríꞌkhui̱ eꞌñuu e̱ka̱yóó rí yaꞌduun xtílá, pues mi̱tha̱ni̱ gaꞌjuaanꞌ <noise> ma̱jmaaꞌ, ne̱jña̱ maju̱nꞌ ne̱jña̱, wámbóꞌ ne̱jña̱ maju̱nꞌ pues ne̱nu̱ xúꞌkhui̱ rá, niwámbóꞌ ne̱nu̱ maju̱nꞌ mbu̱júúꞌ, yáá ikhí rá pues ni̱gruámáꞌ, ni̱xpa̱thrámáꞌ jui̱yúꞌ jamí ni̱grua̱ꞌmá gaꞌju̱nꞌ xúꞌkhui̱ rá. Yáá ríndo̱o wámbóꞌ xógíꞌ a̱ꞌkhui̱ rá, tónsé ste̱ ningu̱ti̱gáa̱nꞌxu̱ꞌ má inuu xa̱pa rí gamaku a̱ꞌkhui̱ xúꞌkhui̱ rá, ikhí nitrigáa̱nꞌxu̱ꞌ nipíꞌtsú. Xúꞌkhui̱ jaꞌnii.